Tan kaka tsiau nyo nating fakats rou ma na <noise> moresby. Kifong nan na tsonyo moresby nyo komainy nainy tagei rou fei te ka fi non a moresby a. Nyo kaka <hesitation> tsun rou fan ana nyo e gima nating a moresby. Sa nyo mas na rou moresby. Namy nyo na rou moresby nyo taga rou, fei te ka fi non a city to ya nan a. Moresby ai a sen a pan a ka katsian fisok ana nyo komainy vurungan rou nyo komainy taga rou. Kifon ya kan nyo komainy na rou moresby, nyo komainy nai tagei fo lain, fopanan tsonyo ka ror moresby. Nangis en nyo gima nainy tagei rari san nyo kamirou fakats iny nainy tagei rari. <noise> nyo komain na fisok rou, komainy vurungan rou tana fo pan, nyo komainy vurungan rou tana fopan nainy te kaiou ro nyo. Nainy te moun tsian ro nyo. Nainy te moun tsian ro nyo. Nyo komainy ai vurungan rou tana fo pan ti ya. Nainy tobo anro ra, ra gima onot on ma vavis. Kia on <hesitation> tu mamatong tsura tana fo pan to ya nan nainy te taboan ro ra. Ra komainy matong ror a fo pan to ya nan nainy te onot fi rora to. Koviou mi rora ra te na me tan moun tsian, ra te na me, <hesitation> nainy to ya nan ra komainy vurungan ror. An kifon ya to nyo kpomainy na rou moresby iny taga ten sei tsonyo e te gima nating tagei a nyo. Nyo komainy nai visit rou unya nan tan fo vatou tsiau fa mungia sing tsiau, fa fine va nyo ka ror tan fo pan to ya nan, nyo komainy nainy vurunga rou ma nating anyo na pain ti ya nan nyo komainy na fisok rou tan fo pan to ya nan iny vurungan, vurungan a fo pan. Fo tanun tsian te ka ror unya nan, fo vamy a kinau karor unya nan, tana ppan to ya nan, moresby, sai fei na fi ro nyo e. Nyo ma kat tsun nyo te na. Nyo ma na nyo te nainy vurungan tana sa kifon ya nyo komainy vurungan fisok rou tana fo pan to ya nan te asang rori na <hesitation> fo pan vavis fo pan unya nan te asang rori ya, nyo komainy ovei rou tan fo pan to ya nan. Ai fei, kat fi ro nyo a nyo te na opar, nyo ka mirou fakats tsian, nyo komainy na fisok rou, komainy nainy vurungan rou. Ka mi non tu nainy ana nyo te na jias rou tana marei nyo te na. Nainy vurunga tana fo pan to ya nan, tana sa nyo komainy nai tag ei rou e sei tson yo e te gima tagei anyo ana ri kan komainy tagei va ro nyo san kat fi non nei, opar non. <noise> rof nan ya tsun, nyo komainy na rou komainy vurungan rou tana fo paan to ya nan. Ana nyo te nai tagei e se tso nyo te ka non tan fo pan to ya nan vevean. Fo pan vavis, fo pan fei nyo komainy na rou. Ka minon a isen a guei tsonyo an fanginy non <hesitation> sepik. Nyo komainy vurungan rou tan fo pan san opar fei isiny fi ro nyo e nyo te na, ra foiny ror a marei ra foiny ror a sana ana ra te na. Ka minon tu nainy nyo na rou nyo te nainy vurungan tana fo pan tori nan. Rof nan ya nyo mas na rou, nyo mas <hesitation> na rou, ka mirou koman tsian iny nainy vurungan tan a fo pan tsian. Fa muinga sing tsonyo, fafinee ka ror tana fo pan to ya nan. Toroman sapos nyo ma ka me ta fadis, nyo te na tana pan to ya nan nyo nainy vurungan rou. Tana sa, numa iny marasn kaka non tana pan to ya nan moresby. Ana nyo komainy na fisok rou, nyo komain jias mareii nyo rou te na. Sen tu nainy, ka minon tu nainy, nyo na rou nai vurungan rou tana o ya nan, ko rorin moresby.